samgöngunefndar ætlar að leggja til að veggjöld verði tekin upp um allt land til að fjármagna vegagerð þingmaður Pírata segir ótrúlegt að ætla að keyra svo stórt mál í gegn rétt fyrir jól hraða þarf undirbúningi að sölu ríkisbankanna að mati starfshóps um fjármálakerfið lögð er til svokölluð varnarlína á fjárfestingabankastarfsemi og að allir geti tekið húsnæðislán hjá lífeyrissjóðum hjúkrunarheimili á

Seltjarnarnesi stendur ónotað næstu vikur því ekki hefur verið auglýst eftir rekstraraðila öryggi sjúklinga var ógnað á Landspítalanum fyrir helgi vegna álags

þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta var í dag kynntur sem nýr þjálfari Al

hann viðurkennir að peningar hafi haft áhrif á ákvörðunina en ekki gert útslagið að veggjöld verði tekin upp um land allt starfandi formaður nefndarinnar segir þetta grundvallarbreytingar sem gjörbreyti vinnu við samgöngumannvirki þingmaður Pírata segir ótrúlegt að ætla að keyra svo stórt mál í gegnum þingið rétt fyrir jól umhverfis og samgöngunefnd Alþingis hefur

síðustu daga haft til skoðunar drög að breytingartillögum meirihluta nefndarinnar við samgönguáætlun um að taka upp veggjöld um allt land er þá átt við allar leiðir inn og út af höfuðborginni en einnig um allt land og þá sér í lagi í kringum göng til lengri tíma mun fjármagnið skila milljörðum í ríkissjóð og stendur til að það fjármagn verði notað til vegagerðar breytingartillögurnar hafa ekki verið lagðar fram en um hvað snúast þær

grundvallarákvörðun um það að hefja hér flýtiframkvæmdir eða auka framkvæmdahraðann á næstu árum á grundvelli gjaldtöku almennt hefur þjóðfélagsumræðan breyst mjög mikið fólk áttar sig á því að þetta gríðarstóra verkefni sem fyrir framan okkur er verður ekki leyst nema til komi einhverjar nýjar leiðir nokkrir þingmenn úr stjórnarandstöðuflokkum gera alvarlegar athugasemdir við það að svo

stórar grundvallarbreytingar séu lagðar fram þegar vika er eftir af þingstörfum en samgönguáætlun þarf að samþykkja fyrir áramót það er mjög erfitt að sjá það gerast sérstaklega ef maður vísar í stjórnarsáttmálann hvernig mál eiga í raun að fá þinglega meðferð og umsagnir almennings að troða svona risastóru máli eins og veggjöldum sem hefur verið í mikilli umræðu undanfarna áratugi á

á Íslandi bara í gegn á einni viku við erum enn hér á Alþingi

vorum með nokkra starfshópa að störfum allir ættu að geta tekið húsnæðislán hjá hvaða lífeyrissjóði sem er óháð því hvort þeir greiði í hann eða ekki þetta er meðal tillagna í nýrri hvítbók um fjármálakerfið í heild framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið var kynnt í fjármálaráðuneytinu í dag svokölluð hvítbók þar sem fjallað er um heildarmyndina í skýrslunni er gengið út frá því að Ísland verði áfram með sjálfstæða mynt fjallað er um viðskiptabanka fyrirtæki og stofnanir sem veita almenningi lán og fjármálaþjónustu með áherslu á að fjármálaþjónusta eigi að vera á sanngjörnum kjörum fyrir fólk og fyrirtæki lífeyrissjóðirnir hafa lánað sífellt fleirum til húsnæðiskaupa undanfarin ár í hvítbókinni er lagt til að það verði gefið frjálst þar sem núverandi fyrirkomulag mismuni fólki á grundvelli búsetu starfs og menntunar lagt er til að verði opin öllum sem standist lánshæfismat þá leggur hópurinn sem stendur að hvítbókinni til að Fjármálaeftirlitinu verði falið að setja svokallaða varnarlínu þannig að banka sé heimilt að hafa fjárfestingabankastarfsemi upp að ákveðnu marki við erum nú í litlu umhverfi og það kostar líka allar einingar sjálfstæðar þannig að á meðan við erum innan ákveðinna marka en það er bara upp að

sé farið yfir varnarlínuna þurfi að skilja

frá viðskiptahlutanum og það er lagt til að kannaðir verði og að hafinn verði undirbúningur á skráningu og sölu á hluta af eignarhlut ríkisins í Landsbankanum en hvað er það að mati hópsins sem skiptir mestu máli við söluna á bönkunum að honum verði hraðað velkominn Bjarni þá getum við svarað þessum spurningum í

framhaldi af því er

um að hefja þetta ferli en

að það sé skýrt hve rokkar áform eru

gul viðvörun er í gildi á höfuðborgarsvæðinu Suðurlandi Norðurlandi eystra og miðhálendinu vegna suðaustan storms Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður hætti sér út í veðrið Hólmfríður hvernig er ástandið núna upp úr tíu leytinu fer þetta að ganga niður og

Bretlands ákvað í dag að fresta atkvæðagreiðslu um samning um fyrirhugaða Breta úr Evrópusambandinu

sagði ljóst að samningurinn nyti ekki stuðnings meirihluta þingmanna á breska þinginu hún sagði að helst strandaði á deilunni um Norður Írland hún hygðist nú freista þess að gera breytingar á þeim hluta samningsins með leiðtogum aðildarríkja Evrópusambandsins áður en gengið yrði til atkvæðagreiðslu birta kom þessi ákvörðun á óvart já

það var fyrirséð að samningurinn yrði ekki samþykktur fullgert en ónotað næstu vikurnar á meðan bíða hundrað og þrjátíu manns eftir plássi á hjúkrunarheimili þetta hefur valdið svo miklu álagi á Landspítalanum að öryggi sjúklinga stendur ógn af óvenjumikið álag skapaðist á Landspítalanum í síðustu

viku staðan á Landspítalanum er mjög þung og við höfum af henni miklar áhyggjur og teljum að geti myndast hættuástand þegar verst lætur fram kom

í fréttum að öryggi sjúklinga hefði ekki verið tryggt er það ástand sem landlæknir getur unað við

um bráðamóttöku Landspítalans Svandís vonast eftir tillögum landlæknis á næstu dögum

alls bíða um hundrað og þrjátíu manns á Landspítalanum og nálægum sjúkrahúsum eftir því að komast á hjúkrunarheimili fjallað er um skort á hjúkrunarrýmum í sáttmála ríkisstjórnarinnar og þar segir að skorturinn valdi auknu álagi á sjúkrahúsin einnig að ráðast eigi í stórsókn í uppbyggingu á hjúkrunarrýmum það verður pláss fyrir fjörutíu manns á þessu

hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi það eru ekki nema þrjár vikur í að það verði tilbúið en hins vegar gætu verið tveir mánuðir í að það verði tekið í notkun af því að það er ekki búið að auglýsa eftir rekstraraðila við höfum óskað eftir

frá því sumar að ríkið sjái um að reka þetta heimili og auglýsi eftir rekstraraðila þegar reksturinn verður auglýstur verður væntanlega bið eftir að starfsemi hefjist ég myndi halda að lágmarki tvo mánuði bara til þess að ráða starfsfólk en hvers vegna hefur ráðuneytið ekki auglýst reksturinn það er kannski fyrst og fremst vegna þess að það er kveðið á um það í samningnum um þetta hjúkrunarheimili að það sé á borði sveitarfélagsins að annast þetta útboð ég held að það sé ekki rétt að vera að eyða miklum tíma í tog við sveitarfélagið um þau mál ef sveitarfélagið horfist ekki í augu við sínar skyldur þá auðvitað gengur

ríkið inn í málið til þess að koma þessari starfsemi í gang eins fljótt og auðið er og mér sýnist miðað við stöðuna eins og hún er núna að við getum gert það strax á fyrstu vikum nýs árs en fleiri lausnir eru til skoðunar á vanda Landspítalans sjúkrahótel verður tekið í notkun í febrúar

eða mars einnig er kannað hvort auka megi heimahjúkrun og efla mönnun á Landspítalanum þetta er auðvitað ástand sem ekki er hægt að búa við sjötíu ár eru í dag frá mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna af því tilefni var blásið til hátíðarfundar í Veröld húsi Vigdísar í morgun yfirlýsingin markaði tímamót í afstöðu alþjóðasamfélagsins til mannréttinda hún lýtur að ýmsum grundvallarréttindum til dæmis að allir eigi rétt til lífs og frelsis og að enginn

skuli sæta pyntingum eða ómannúðlegri meðferð þá eigi allir rétt á nauðsynjum eins og mat og menntun Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að staða mannréttinda hér sé góð í alþjóðlegum samanburði en við getum auðvitað alltaf gert betur það er mikilvægt að stjórnvöld séu alltaf á hverjum tíma meðvituð um að vakta stöðu mannréttinda og gæta sín á því að þeim fari hvergi aftur þegar við tölum til dæmis um réttindi hinsegin fólks þá hefur Ísland verið framarlega í flokki en hefur nú

aftur úr það stendur til að bæta úr því núna með frumvarpi um kynrænt sjálfræði en það sýnir að við þurfum alltaf að vera á vaktinni þegar kemur að mannréttindamálum og afmælis

var einnig minnst á ráðstefn u á Akureyri og meðal annars fjallað um réttinn til að njóta þjónustu í heimabyggð þar kom fram að niðurskurður á fæðingarþjónustu hafi aukið áhættu fyrir verðandi mæður og fæðingum við slæmar aðstæður hafi fjölgað samfelld þjónusta tryggi

best öryggi móður og barns mannréttindi voru rædd frá ýmsum hliðum á ráðstefnu í Háskólanum á Akureyri í dag hvernig þau birtast í stjórnkerfinu þjónustu og menntun og hvað ef þeirra nyti ekki við dósent við háskólann velti fyrir sér réttinum til að fá að fæða börnin sín í heimabyggð þar kom fram að árið nítján hundruð sjötíu og tvö var fæðingarþjónusta á tuttugu og fjórum stöðum hér á

landi en þeim hefur fækkað í átta og svo mikill niðurskurður á þessari þjónustu bjóði hættunni heim eins og til dæmis það að konur

að fæða við vondar aðstæður uppi á fjallvegum á bensínstöðvum og í sjúkrabílum við erfiðar aðstæður allar rannsóknir sýni að samfella í þjónustu alla meðgönguna tryggi best öryggi móður og barns og það er athyglivert að það er

einfaldlega í lögum um réttindi sjúklinga að það eigi að bjóða upp á

samfellda þjónustu og að það sé eitthvað sem við getum krafist oft sé verið að krefjast þess af barnshafandi konum sem þurfi að fara að heiman til að fæða að þær fari og treysti ljósmæðrum og læknum sem þær hafi kannski aldrei hitt fyrr

þetta er stund í raun og veru þú þarft svo mikið á því að halda að geta lagt allt þitt traust á heilbrigðisstarfsfólk og treyst þeim takmarkalaust því sé alltaf æskilegast að fá að fæða í heimabyggðinni og þar eigi þjónustan að vera og rannsóknir sem hafa verið gerðar á því hvað heldur fólki í heimabyggð það er eitt af því

á staðnum friðarverðlaun Nóbels voru veitt við hátíðlega athöfn í Ráðhúsi Óslóar fyrr í dag bæði hafa gert baráttu gegn kynferðisofbeldi í stríði að ævistarfi sínu eftir að hafa sloppið úr kynlífsánauð hefur

helgað sig baráttu gegn mansali og glæpum ekki síst gegn konum og börnum er kvensjúkdómalæknir sem rekur spítala fyrir konur í Kongó í þakkarræðum sínum sögðu þau bæði að heimsbyggðin gæti gert miklu betur í að uppræta kynferðisofbeldi fylgjumst með því á eftir með í íþróttum kvöldsins Heimir Hallgrímsson var í dag kynntur sem þjálfari Al í efstu deild í Katar við verðum með ítarlegt viðtal við Heimi heyrum einnig í Brynjari Þór Björnssyni sem sló tuttugu og sjö ára gamalt met í efstu deild í körfubolta í gær

samgöngunefndar ætlar að leggja til að veggjöld verði tekin upp um allt land til að fjármagna vegagerð þingmaður Pírata segir ótrúlegt að ætla að keyra svo stórt mál í gegn rétt fyrir jól hraða þarf undirbúningi að sölu ríkisbankanna að mati starfshóps um fjármálakerfið lögð er til svokölluð varnarlína á

fjárfestingabankastarfsemi og að allir geti tekið húsnæðislán hjá lífeyrissjóðum hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi stendur ónotað næstu vikur því ekki hefur verið auglýst eftir rekstraraðila öryggi sjúklinga var ógnað á Landspítalanum fyrir vegna álags sem skapast vegna biðar sjúklinga eftir hjúkrunarrýmum Heimir Hallgrímsson fyrrverandi þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta var í dag kynntur sem nýr þjálfari Al í Katar hann viðurkennir

að peningar hafi haft áhrif á ákvörðunina en ekki gert útslagið við segjum þetta gott í bili